Nshɛ butu bane nu sheepu ata hie ukovo guniya ushupu ata atwa ko ehie ya koko gushɛ, nujeje to to ni nasarawa uweje eshe nu rai ba gana nge ge kuni tudu ma yaje mawu muna mu shema ma zhiji tuwani ka ala butu, ulutuwa iyi kena asara an nda ishaji yeci akana eh gezhiyi sumna hii, uwene tiyashe we maa ukubwa eshe vo no ofwo asara ibe ye cini wana nmana ta te humgbe, na akata eteni ofwo tusoso tizha nwushe eshenu rai tu gorozo, usasa uulana zhe wabane atizhe ta zha no ofwo tusoso matejiya shɛ tizhashe ta hare okuni mamu meye denjio eti heri shi oku ti she tu mana twa gwanu ko ha tu momo sopogo nu vwe uzha sa wana wo hondo na zhe bane eti wajisho. I jere dulti nacije ya yici aka nashe maa ho ehie atwa atatu zhe bu gboku nu hwana bixhe twa felu na aba ba banagana ya zha jɛ du yeci akana she ma ugu mukoshi mama zhizina ma atealele eti bani zabutu zela zha ti gibe o jita ba hujima hika aku gana yaje kenye ehi gure buzhe hie mawu mu hugu zhaje ma nu muamua eteni ne muamua bizhe hi pana mene she mahi ye ine shema hiswe bizhi hi pona behie beyethi yi nyasa ta e hie atalu bwa abana manu bwa abana egure ya zasa haa butu na eru be gibe aj iyawe na akana ama wnne tishe atwa-oko yebi azuba iwewe tumu go tebiya ma gana tidenshi to mongo yecimi du wema ke ehie nu zaa zaj butu hi zhe hio mugo ya papaa ehi cwo gana ta aguma zhaje ata zhajɛ be hijiteni ina zha sha wuru zhe yas ine zhehila te denshi ezhe yas ine zhehila te denshi ezhe hila muna mu zhe mawanna dumua nu huta nu vaiy utu gorozoz uwaci akawa agwatana nangani uwai tu ye cimi man sha du butu na guri seni gana meni